Yami wei mia tetu patai ho se masuana ho ape wa'ada senase hasuana ho akuise si ha'epelume mina siape hape lume mina dawese sihonya kaitia sihatapae awei kaitia mapina sikaitia manawa sikaitia dawese se yele dawese si atapae se nalea hila akuse ma'osu mautie mapina de holalie se yele holalie sepusi si ne tuka tina tina sihonoe hoho'e tukanese hatapai lumei siatapai sipana lia siatapai si kelea lumei holalie sihonoe se leisei nakai sesi atapai lesei hola lie siusu siotie nayama pina ena waya mewain nuwetetu patai deho masuana ho'akuse yeude pai mahak se e patanea mo pai patanea o si hasi wana apiase mea miwai muweketu patai deho ma aiswana ho' akuse mautie hoho'e mausu mahai lekai le waesi na mahatapae soak kaitia awesihi naa Tiu ti ma nasi titiwa sihono sae sae mai pai silua a soak domo mapainanama silua so waho tupu tupu wa sa seli selia sa na tukanya hedeni me manawa tepie na usu autie mapina wai nuwetetu patai o akuse ahono waho'e pai yami medeho mapina wai meteto patai deho miki ului mapina huli likiului namanawa se atana mapina wae nuwetetu patai akuse a'usu a'usu duwei pai yame wai nuwetetu patai deho manawa ho mesai sa mo le sae sepulu dola i mapina'e na sei natuka at asuana wai metetu patai o a'utu lepai mapina inese pulu awea ae nalae atutuwe'i atutuwe'e atutuwe more pai akare pai mapina ni lapai yele mapina ni luma yele mapina ne sai sepulu'i na sisuka sitana mapina nuwei tetu pataik pai he ke'e na yamijua tukanyahede'e me akuse se matana mapina de manapusi tana mapina nadeu mahanewesi' hoho epa nama a haswana waenya nuwe tetu patai deoho akuse ahono hoho'e Pai kaitia sisi manauna ke'o akuse mahu panu wei hoe pae namomo pediwa une seke tupu tupua sa seli seli sia sa na'akuse mi hono ho'e namapina manawa masike peika peika meakuse meloi na matua hoe hewaika le makina howe awemi naketina kaimuli meana nupi mukenue nusa de'e te pai se pung makaitia wesi hanawe amewe nina mahatapae awemile nauke tina kaimuli mehono apeyase mo'o mene sailu a saimo'o saimata silipedipekai as aimo na tuakanya hede'i me ahusuana o akuise asuona waho'e akuse ane o'oe mata a lua dude lokai mo amata sili pedi peka es sai mo painama amata sili pedipei kai sai ho tupu tupua sa selia selia sa na lakuse hahono hohoe nake tuniae yasama meyana pui tetap leimehono hohoe tuka timune halate'i